في أحد الأيام أكتشفت أميرة خريطة غامضة تجودها إلى جزي- جزيرة نائية مليانة بالمخاطر والمخلوقات العجيبة بعد رحلة مليئة بالتحديات وصلت إلى الجزيرة وأكتشفت أن الخريطة بتجودها إلى ققوة سحرية عظيمة لكنها واجهت لسعي لحصولها على الجوة أم أكتشاف غاية أعمق من الرحلة.